Mba hahafahagna mitahiry hena tsy haratra malady dia ampidirina agnaty vata fampangatsiahagna zagny izy. Zay zao hitako hoe fomba raiky ahafahagna mitahiry hena tsy haratra